Roodsih ommaq häste hariliguq sääntse puust, vereväs värvitüq majaq. Ja näil om ka sääne traditsioonilinõ süük, miä om põhimõttõlidsõlt nigu roiskunuq kala.